Gny fahafantarako ny atao hoe GPS zao, le <hesitation> izy karazana puce regny, atsofoky amin’ny ohatry hoe môtô, na tômbily, na telefaony. De amin’ny alalan’igny am’zay, ohatra hoe ka tsy hitanao igny raha anao igny, de lafa misy an’iny GPS iny zany le fitaovanao igny, de afaky hitanao foana izy am’zay satria fa misy an’le GPS.